ikee naa muluŋ de bare i fatata la yaaloŋ kirikiroo woo muŋ leti muŋ yaa loŋ ko a semboo warta naa ayee muta niŋ allah maŋ i maakoy assi kee noola woo kaa duuteele bare kirikiroo ateka sunfoo lee muta lootuŋ saaňe saaňe sojoole ayee kuŋoo muta ňiŋ jioo ko bare kirikiroo woo ka suufool lee muta niŋ yee woo jee folonaa issi feeree kee hani opitaaloo man tara i taala taa yetaa opitaalooto yoo kiri <hesitation> woo to saassaa issi boto saassaa boroo taat doole koyee hani ňiŋ suruwaa booroo dool saa niŋ ŋaa suba doroŋ naa sodioo kaa kereyaa bare kirikiroo woo man kee sassaa de min sooniyaata.